د هند پخلی د مصالو، بوی او رنګونو یو زړه راښکونکی ترکیب دی. د هر ایالت پخلی جلا ځانګړتیا لري، لکه پنجاب، بنګال، یا جنوبي هند. مصالې لکه هلدې، زنجفیل، زیره او مرچ پکښې ډېر کارېږي. دال، چپاتي، کری، او بریاني د هند مشهور خواړه دي